<noise> ri pusi kio vap nas kio mang keve kain manmanik voiang <noise> ko taua ni <noise> ita nei lu. Man ka buk ita ko kep mata na ko ita, na ko- pusi ko mang sikei a manmanik voiang ko tanginang, na parik ka angkuai si ku arai nia ta ka ita pulakai. Man ka buk ita ko kep mata na ko ita. Au ko nas ni asing akorong nia na ko taua ni visuk. Pusi ko mang sikei a manmanik ro, ko manmanik nas na parik ku angkuai si ku arai nia ta ka matung nei ring ang ko visuk. Ko mang sikei a manmanik voiang ko tanginang. Mang ke taun kua arai nia ta ka serei kame matung ve numan nei lu. Au mang anu kapa ko manmanik nas using ko nas ni teng akit niri voi, na ko aiveven ira. Man a pusi ko kovek, parik ka angkuai si kara ke vakup ka roron, nganlak a ka tading aungos ri vakup na pusi ko mang sikei a manmanik ang voiang ko nas na ko lu ri voi na ko manmanik tanginang <noise>